Киштии зериобӣ дар дохилаш танкҳои махсус дорад, ки бо об ё ҳаво пур мешаванд. Агар ба онҳо об пур шавад, он вазнин шуда, ба поён меравад. Агар ҳаво пур шавад, он сабуктар мешавад ва боло мебарояд. Ин равандро бо фишори дохилӣ танзим мекунанд. Ҳамин тавр, киштӣ дар об озодона ҳаракат мекунад.